والله القرية صغيرة جميلة اتخيل هدوء والطبيعة من حولك والناس يعرفون بعضهم. الحياة هناك بسيطة واقدر استمتع بجو عائلي حميم. القرى فيها سكينة وتواصل مع الطبيعة وهذا يحسب السعادة المدينة تشبيرة ومزدحمة وضوضاء واصوات عالية. والسكن فيه شقق متراكمة. والقرية اجمل بكثير